दोस्त मन के साथ होना बहुत जरूरी हे काबर की अलग अलग प्रकार के दोस्त होते जो अलग अलग वक्त म काम आते आऊ जैसे नहीं भी होना जरूरी हे कि तोला अकेले सब अपने से करना सिखाई जिंदगी हर।